<hesitation> Sɛ mepɛ dɛ mutu kwan kɔ beebi a anka bea mepɛ dɛ mokɔ yɛ U.K, Britain. Saintsir nye dɛ ɔyɛ kurow bi a mepɛ dɛ mokɔ hɔ mosua ne nyinaa mbrɛ hɔn amambrɛ si tse n' ɔyɛ me fɛw. Na adze tsitsir a anka mepɛ dɛ mokɔ yɛ skuul. Saintsir nye dɛ hɔ no eskuu- skuul apapa wɔ hɔ papaapa. Nna sɛ ekɔ skuul wie na sɛ enya edwuma a sika a wobotua wo no ɔsɔ eyi ara yie. Ntsi minya kurow biara kɔ do a nkyɛ <hesitation> emi dze U.K na ankyɛ mokɔ.